Kunstil om hindamaldaq suur roll. Ja kunst hoit inemise hinge eläväq ja puhtaq ja rõõmsaq. Ja kunsti võinuq ollaq pall'o rohkõmb kooleh ja peräst ka tä- täüskasunuidõ eloh. Et olõssiq inemiseq pall'o veidemb stressih ja depressioonih.